Gnolo a Ostrali agny koa zay <noise> da fomba fiengandreo agny ny manao serfa aloahan'ny handeha hiasa da manao serfa lafa a natin'ny lera fipetrapetra fihinanan igny manao serfa mirava miasa koa manao serfa, a i misy olo zany tsy da manao anizay vitsivitsy.